Nä ommaq tõtõstõq kujo poolõst küländ sarnadsõq. A sebräq ommaq triibulisõq ja hobõsõq ommaq ütekarvalidsõq vai tähnilidseq. Ja sebräq ommaq sääntseq mustavalgõ karva, a hobõsõq ommaq võivaq ollaq viil pruuniq ka näütüses.